بقول له مرحبا السلام عليكم كيف حالك عندي ليك سيارة اليوم فخمة مميزة جدًا، هالسيارة مو بس شكلها جذاب هالسيارة حتى أدائها <hesitation> حتى شكلها جذاب وكمان إقتصادية في استهلاك الوقود ومريحة و <hesitation> وأكيد وأنا متأكدة إنك بتعجبك أدائها وظغذا مو مصدقني جرب جولة ورجعت.